Mani dipanukku nukurani itu anu dipanoko nokoranni nadialanangni wae, to bahang bahanna nanasui toe, santan kalapa, lengki passe, lengki bawang, bawang mararang, bawang puteh, dipaccobe cobekammi, mani dipa tumiskan mi mani diparukkukanni santang, mani dianungkukanni manu. jadi mi tu marasami. <hesitation>